Äj mespa't je refrigerador, cuando cuando nta' ntokpa äj wi'ku, cuando't ntokpa äj wi'ku nta't mespa y aveces kyojtyajpa une' nä' u tzyäjkyajpa algun algun nä' este pa'akpä u limo'nhäyupä u katzu'äyupä y jenä kyojtyajpa jenä kyojtyajpa, cuando't ja na'intä'ktä'ijna jejtzyä'kpa't ntokpa't'ijna äj säk, tiyä wi'ku'tä nä'ijtu jete ntokpä'yajpa't'ijna.